Sapunit ko kito nekiunen. nekiunsee. ako sapunit kepaishe eng, netai keuneen ngoroik. ngoroik sapos kotililitu sekependi wei, ko nepa aeng', keuneen tukuk, fiombo, ng'eune tukuk kosapos kotililitu amu atkiu atkipaishe tukuk che chapu, atkipaishe tukuk che chapu kwam imuuch kwamin moet, ako mii ukonchwa, konepa somoksapos keunee kei, kiuneng'ei kotililit itililitu, sokoisto. chapuuk ako mii.